افضل تكون عندي مؤونة كثيغة من البيتزا اكثغ من الايسكريم - لان البيتزا هو غذاء، برأيي يعني البيتزا هو غذاء، اطيق تاكل منو تتغيق تتغدا تتعشى ، ما تصرف حتى ما تصرف فلوس ، تجمع فلوسك تشتغيلك بيت سيارة إلى اخره، بس الايسكريم ما غاح اطيق تتغذى علينو عمغك كلو يعني صعبي